Ny fahasamihafana vitsivitsy mampiavaka ny zebra amin'ny soavaly de voalohany indrindra aloha ny lokony, ny zebra miloko mitsipika fotsy sy mainty, ny soavaly kosa miloko tokana na fotsy na mainty izany, faharoa manarak'izay ny volo amin'ny lohany iny, ny an'ny zebra somary fohy ilay volo amin'ny lohany iny raha oharina amin'ny an'ny soavaly.